നേഇലിസേന ദൈലി കത്തുമല് പോദു ഉദ്ദദി വരബല്ലി, ഉദ്ദദി ഇന്ദ കേലൈതേ കുരേലിപ്പുന്ദു കുരേകുല്। ഥിക്കുനുന്ദു അവു കുരേ നമന ബോദി ദുലൈ പോപുന്ദു। അവു പുര ഏദ്ദേ അത്ഥു ഫുസ്തിഗു നമ। <hesitation> രിഘ്ത് നേഇലിനി ഛോപ്മല് പോദു ബുക്ക വശ് മല്ഥിദു। ഹന്ദു കത്തുമല് പോദു। ധേപേ നമ സോഫ്ത് അപ്മനു। അന്ഥേ ബുക്ക ഏദ്ദേ ശേപ്പുദു കത്തുമല് പോദു ബുക്ക। <hesitation> മസ്തു ദീപ് അഥുല കത്തുമല്। പരബല്ലി ബുക്ക ബുക്ക മോഇസ്തുരിജേ മല്ഥോന്ധി। പോദു ഹന്ദു ഏദ്ദേ ഉഗുരി പോദു അവു അരോഗ്യേല ഹോജപോനു।